ये भुण्डिस पोरी तु कहा आई गई <hesitation> तु जात रहे। निता में तुसे रे पाटीश तु कहा आई आई में तुझे नी पाट रहे नी। <hesitation> कि तु नी आवे याँ तु कहा आवे तु कोई मारी। दोस्ट वस्त नी तु जा <hesitation> मैं तुसे जानू नी तु जा। मैं तु <hesitation> मारा पास आवे नी तु जा तु कहा आवे। तु गण लुच्चो तु जा मैं तार <hesitation> ती वात नी करू मैं। तुसे जानू नी ने तुसे मानू नी। तु जात रो तु जात रो तु जात रो।